Nde mi nani un inni kalimawa Zabibi, ko waraata dow hore am kanjum woni Ɗoraawaje. Min godi lekkoli Ɗorawahi e nder gesa amin. Nde min jehi demal fuf, sai to mi itti Ɗoraawaje ɗuɗɗe min ngadda wuro, bacci e ñyama.